हामी के साधारण बोली भी बोलेसी जैसे कि अब के करो से बोले के बा चाहे हालखबर सोधे के बा त कहन तुपन हाल खबर कोइसन हौ। कह के औसन्के अगर कौनो बात पुछेके बा त यी आदमी कहाँ के है कह के यी आदमी कहाँ जाइसै ऐसनका हामी के बोलेसी औसने के होगेल अब हामी के परे जाए के बात चल्न हामी के स्कुल पढे औसन के हामी के कौनु काम गरे जाइकेबा त काम गरे चल्न क के हमरा साथी हो जाई ऐसनका हमिन के बात सब एक साधारण बोलैसी औसन के हामी के गाउँ समाज चाहे घर परिवारमे चाहे हामी के पाउनु कुच्छो करेकेबा चल हमिङके सब काम करे क के असंख्य हमिङके कहेके बोलैसी हमिन के ऐसांख्य सधारण बोलचाल करैसी ऐसाङ्के लईका सब बाटे भी सिखाइसी कि एकारा कथी लागि क के पापा लागतौ कि चाचा लागतौ चाचा लागेवाला सबसे पापा लागेवाला सबके पापा कह ममी कह दाइ कह बाबा सब कह के एकदम हालका भाषा सब सिकाइसि यी हमिन के सब सधारण बोली बोलाईसी ।